א מענטש וואס איך קוק שטארק ארויף איז, איירענע סענדלער, <hesitation> זי האט ביי די צווייטע וועלט מלחמה האט זי געראטעוועט זייער זייער אסאך יידישע קינדער, און זי האט זיך נישט- זי האט נישט מורא געהאט פון קיינעם, און זי האט זייער ש- זי האט זייער אסאך <hesitation> מ'האט איר א באנטש געפייניגט פאר דאס